ഫ്രന്ചേ സമ്സ്ക്രുതികല സഹിഥ്യമ് ഫശിഓന്। മര്യു <hesitation> ഗസ്ത്രോനോമ്യ് ലോ പ്രപന്ഛ। വപ്തമ്ഗ പ്രസിധി ഛേന്ദിന്ദി ആഹരമ് മര്യു। വിനേ, ബഗുഏത്തേ, ച്രോഇസ്സന്ത്, ഛേസ്സ് മര്യു രിദേ। വിനേ രേദ് വിനേ ഫ്രേന്ഛ് ഗര്മേത് കു മുക്യമയേനേവി। ഫശിഓന് പരിസ് നു ഫശിഓന് രജ്ധനിഗ പിലുസ്ഥരു। ലോഉഇസ് വുഇത്തോന്, ഛ്ഹന്നേല്, ബ്രന്ദ്ലു ഇക്കദേ പുത്തയി। കല അന്ദ് നിര്മനമ് മോന ലിസ ലോഉവ്രേ മുസേഉമ് ലോ। ഉന്ധി ഏഇഫ്ഫേല് തോവേര് ഫ്രന്ചേ ഛിഹനമ് സഹിഥ്യമ്। ഓല്ദ് ഐര് വിച്തോര് ഹുഗോ മര്യു ഉപസന്ത് രഛനമ്। പ്രപന്ഛ പ്രസിധി മയേനേവി ഉത്സവലു ഭസ്തില്ലേ। ദയ് ഛന്നേസ് ഫില്മ് ഫേസ്തിവല് മര്യു തോഉര് ദേ। ഫ്രന്ചേ പ്രത്യേകമയേനേവി।